Ekikooko eki naarareebire ekihango; nkareeba enjojo, naagireeba mu paaka. Ekindi eki naarareebire, nkareeba enanka nkareeba enkura. Nayo nkagireeba, yo nkagireeba aha nanka aha mwaro. Nibyebyo ebintu bibiri ebi ndabaasa kugira ngu nibihango ebinaarareebire nyowe nkareeba byambeera bihango. Nkabireeba nkaba, nikare munonga tikugira ngu hakyari hati, hahwireho emyaka mbireebire.